لو ان انا اتظاهر ان انا شخص ما شفتوش قبل كده لا عمري ما عملت الحركة دي الصراحة لانه حركة وحشة وما ينفعش حد يعملها يعني فلا عمري ما عملت نفسي انه انا شايفة انه انا اكون شايفة بني ادم واعمل نفسي مش شايفاه لا بكون فعلا انا فعلا مش شايفاه او مش واخدة البالي ليه اصلا يعني.